To’oh-muhimanchiri karatu kuma jan kura ai muhimanchi kaatu anu musharmur ko namur du kurmur karatu aga muhimanchi sosai anu rayuwa kabanku tan kuryi kul achiryi karatu abanku aladagwa ko sukudu whellbarow mji aiyi giri mai lori example aku zamangu gwanar mur abanku daliliku ivirpu mji abanku megu wandu hausa char verification daliliri karatu dumji wiri verification ndu ivir pumdu wodiku magu aga kakadu guyi janu dumji asini abur tabasnagu mai ga farari daga dassu pathu harga kuna <hesitation> dassu kwaku aladawa ndumji tabatar aburi nagu jan aiyiri mjar akuthumal ta ababari koabari dugu kura senya paper mdu akuthumai mji anu aburi mjar shinagu achalayukudu ama mja kuthun arathuku dugu akwamal rashin karatuku dugu amai ara guri kakadu kura mgin gasa dulokunugin mjar payar thut durimal apaya ga sumchir wadu marghi cha kuku jan viri shili agakuku karatuku ma mji subiya karatu rayuwa ku ivir buku kumji asubiya jan garkuwar kowa musharmur namurdu kumurku mabur laturi aiyi karatu kam mafari abubari ga paya karatu adawari ijugiyi. Ma <noise> lata akuya jari dugu fagu amain ama musha karatu ku jan munagu mapu ayardari gu a gyri zirgiyi ko upujatu dugu suka gyri kuja asa wulakaja mai kobari zau ari karatu kam iju jan anayi sa’ a anu mchi ba lalai sai du mdu ala kuna unwersity maja kuda thou foundation bigu wanu marghi umbo mdu apa kuraga bigu ya jan dugu afara da ga primary ziwa secondary ga kuba aduku primary jan bigu ari ko nursery jan biguari gatora kukuna ga mulai kokori bathika <noise> kul lvi duja aladi ja jauyi a buri nagu asuni rubu tsini thumu mun aiyi yu asimi nagu bathuka karatusini aiyi mun thumara thuma kaza upan ma mji anu min thuwri adan ra thumun adada kaza min thumum amang fa kaza kaga ma karatuku aiyi mai nagu abathil sunuba suku cha mai ayimshu abanku gabakidaya dugu dugu aongi abon dugu knachim mai domin misha gump kura apahu magu akuda afida umakonanfan wani a mtun ayawani afiri suabaku mai akuraga kim surl banza dugu ain suribanza napu da thou samai. Kuji dugu asana suna complete anuda lviri yu mkuranta kuda athai ga thuthusu karatuna nagu kuragu suma nada bathik a mulai raywarda ayukudu manage a girigu su <hesitation> warata anu musha agiru warata piyagu ayumai waratana nada agwara chiri kuma kija ala gunn zunubi du waratana du zir uwanyi athal warata kuji uzur kwa ma naja ara husul ama nada bathukura natsu ama ma mdu nagum athou waraa iskamehi zal duja inda gara nul diri naja asni zauri suku dugu a suri ga gari nda kumai zaun mal gaduban adaguju duja athai suguda ama manaja althou ulimi ku naja akura fari naja bathuka to bari kurin duja athou thur naja bathuka nu adarya ku muliya karatu mai da warharka mushar murku dan zamanuri iyayi mur rashi karatu aga kwa iviri confusing da aburi thur gwamfi aiyi munagu mal nada awi arathur sal ara ba dli garafulthur apa makurata mji gu amulaya makuranta nada jan amai pudum aban ama mjigu kura huda miliya makuranta fa jan suri aiyi bulumur uwu akani kuma dunya amairi pudu kuma nada uliri ampairi makuranta mdu wir nu aya mushada. Dan nadigi lan lan ma daya suka asini aburi aban dugi aiyi kobori damal gwamate jangu amul ama kuji zaman ashari nagu apaya ma nagu althai mai musha du a lawa purta puck nagu du koboguyi ara ɗuniya kuma manage aiyi akaratu ku mai magu inda upoma mdu ma daban bali musha guyi gay aba zur aban naja nda muli karatu mai kur yawu aban ulayi kan kan aba ma mji asa da lbi du musha tsap tsapu ungu a mulai kaatu ku ashina ga ulu darajari mji manda a chu turanci nada asuni suku nduda ivir chumai mingu ampaniguda saboda haka karataku mura adagi ku mushar mur karatu suka mur anu aburi a rayuwa kuya mdu apaya dutu ya abaku rayuwaku dugi umpi wahala aiyi tsi mdu mai sai du a akudu kubari dugu aku wahala aiyi tsi mdumai la gu yi akudu nagu amte ma iviguyi a kudu kam ko dugu aku wadata nagu amtu wuwu a kan mtu mai mapu galipu ko shigabankasa avu akan umta mai abacha kaka yar adua aiyi amtu mai so gu asini aburi gogumaya ga fomusha umakaranta kunda akaratu su munagu dugu naza ja kurayi gay u karatu gafiya musha guyi kwa. Najana ngarkuwa warata ɗugol dugu agiri anu musha dugu athaiga fuya musha ukaratuku manada ayiri ganagu asaukirgu nawi dugul anu musha, nagudukurma hankalagu athuri zurguyi akaratiku nagu bathuka tahariya duri, kukuku nagu asuni ama karatuku ayimai <hesitation> hun zurguyi asana dan iska naga aithumai upo tsonga kuvai mai, ko mamji atane nadayan mji rushing kunada asinda duguyan kwaya cha rashin karatu, karatu yan mahimanchi aku rayuwa dugu afuzur akwa, guathai kobari wahala gu afiya gunfyi akwa naja kuna mai alu makaranta dugalma naja kuma secanduri kuguja kurahuda mai gaba kuma secandari maja bariza muliya secandarina duja aranda misaku, duga bathika firi aturi damuwa kuri kukuja naja asuni stage ku dugari a naja ku leburanchi maza kuragari musudaguri makudana tada nayu makaranta abnya yu, ama saiyi upolayin zuda magu apayarin maja amayi alumakunta maja bathuka mul leburanchi ko kuma gaafuyi aku thur ari gira gira yarku ko taila naja bathuka barun mbichi duja akuna, ma zuna athasu naguna jan anga musagu ma mi anyi. Aiyi zura yishiyi gu anga musdagumai naguna bulnama nafafamusdagu nafu ahkuri aibaden, toh naja abarun ama maja arumakaranta maifa ala dawanku kuwal barraw magu asukwa magu ayi aga paper mai nagu ayi aga kakaduri mankuranta mai, kakaduri makuranta ku ayi upulagumai lali surlan mdu aranu asukagu aburi umari satificate guyira nuri sukudu wulbaro kura, jan jara sayauwa gurgugu duri kiji, zamanku ndumur akwa kuma nafu wiri ndu ligu nagu ayukuzurguyi athaithur lagu anyi aragamai gagiwara chuanu zurfuyi kakadugu moluyarkuya nafu athaima kira gidu mji kuda fiyagu koaku shara, gu mduna amyi ga muliya makaranta naya, asuni musdaguri makarantana duga ga mai gara muliya megu ana ndugu kuda kuda hiya du hiya tutuwu gamuliya gasafiya anuguna umakaranta, mduna ayiri makaranta naga amdanya ndugakur jan ana duga ayiri duja ifiya zurfudana gazuwa mai ahimakaranta, so makaranta naja suga paltu upoma rayuwa paltu upoma rayuwa, makaranta magu ayu ga asha wahala ku sunagumai makarantaku dugu thai gafiya zurguyu akwa maja karatu munagu, toh nagunada thai makaranta walwa ama nafa da karatumai najagu athatu upo isanga kuvayi ma chukunaku jathatu nagathai walwalmai du naguma mada aba shina turanchima dugu kulan. ga shina anu kurain a imai mji a shuai mji shuai upma kuvai ma mji shuai, balai kwai rafai kuma karatun magu a dur anuda ma maburma zur giyi inda milai makaranta mai gu kwai ukir mji nagum ma makaranta na jangu martaba guda makuranta na nagu asuni ivi du a thatu a dimai, ko zur giyi a paya siyasa ma mji a thuw haijja ko duja a thai ma mji asi dalai, ko zaman gu buhari nama mji anu naja nda milai makuranta mai maja nda hara irita nda a nayi shugaban kasa naya, to makaranta ja bigu anu mdu nagu a mai alufa ga thu wai dugu kira thukanaya sai dugu a thukana magu a thukana jan dugu aba girbi, to aban makaranta makaranta magu a milai makaranta a ga faida sosai anun anu musha sosai makaranta aga faida mur ayi kokuri ayi kokuri.